Октябр барои ман бо баргрезон, рангҳои гарм ва хомӯшии зебои табиат алоқаманд аст. Ин моҳ маркази тирамоҳ аст. Вақте ки ҳар рӯз тағйирёбии табиатро бо чашми худ мебинӣ. Вақте ман дар бораи октябр фикр мекунам, ба ёдам баргҳои зарди норанҷӣ ва сурх, ҳавои хунуки субҳ, бӯи замини намнок ва шамоли нарми тирамоҳӣ меояд.